Ña color yó ho ña nrei, ña kuchii, color koa, ña azul, ña kuii, ña gris yó, ña yayani kantunri chín ña oni ko ko kua colorxíayo, ho ga color ho o on. ña naranjado kan tu nri xhian, ha ho olor kuan, ña ho color.